أولا شكرا جدا على الفرصة دي <hesitation> انا متحمسة اوي اتكلم معاكم عن خبرتي وازاي ممكن ادو- أكون اضافة لفريقكم ، عندي أربع سنين خبرة في مجال الشغل اللي انتو طالبينه واشتغلت في كذا شركة في كذا مشروع وكانت تجربة كويسة جدا وأنا كمان بحب أتعلم وبحب أطور من نفسي وأتابع الحاجات الجديدة ف المجال ف أنا شايفه إن أنا هكون مناسبة ليكم.